Ny volana jiona da midika fa vola faha enina anatiny tao da gnatsaiko ao voalohany vo mieritseritsy volana jiona da ny vola nahaterahako vola ny hafalia satria teraky ambony tany iaho zany